Fitaovagna fototry hita aminah <hesitation> bisikileta ndraiky fômba fiasan-zare regny ,voalohagny ma aloha <hesitation> laroa <hesitation> aroa aloha ndraiky avy eo afara mampandeha izy miaraka aminah chaine, io chaine io miroha aminah pedaly avy eo gidon amin'izey hamiliagna ilay laroa aloha ka ,i-i-pedaly io ka efa vohezognao miodigna laroa dia mandeha amin'zey bisikileta io avilignao aminah gidon.